अबज नेनि सिगन्ग् सिमु न्गुबुन्नि बागय् एब लुगुरिनि बागय् नेन्ग्ब बिकिनो मुन् तिनो देन। इकरि कोदुन्, निनि पोतय् नै बिनि इललेने, बिनि फिनन्चे, अरो मनगेमेन्त्, बिनि नोको नि बच्क्ग्रोउन्द्, बिनि रेलतिओन् विथ् छिल्द्रेन्, बिनि चोन्फ्लिच्त् रेसोलुतिओन्स्, अरो कन्यु गोअल्स्। गौनि पेर्सोनल् लिफे, बिनि लिफेस्त्य्ले, बिनि एमोतिओनल् स्तबिलितिएस्, बिनि चोम्मित्मेन्त् लेवेल्। भिपुर् हाद् बाग् प्रओ, मिन् तिन लन यम् ब जन्ग् जये। मननर् ब भिपुर्। तुम्सेज्, सानय् नेगे जर उन्देर्स्तन्दिन्ग्, चोरे वलुएस्। अम्पेले, अबिलित्य् तो हन्द्ले। छोन्फ्लिच्त्स् प्रबर यस्। जयु प्ररमन् से फोउन्दतिओन् जये, लोन्ग् तेर्म् पर्त्नेर्शिप् नि थपय्।